ཐ་ནེཆོ་ཁེཆི་དཀོརླེ་ཤུགུ་ན་ཐ་ནེཆོ་དི་ཧི་ཅུང་ན་ཁེཆེྷ་ཧེ་པོ་ཧི་ཅུང་ཆི་ཨིན། དི་ནེཆོ་ལོ་ཁུ་རི་ཁེཆི་ཁན་ཧེ་སེ་ན་ཁ་ ལོ་ཁ་ལབ་ཞེ་མེ་གི་ཁ་ལ་པོ་ལེམ་ བྱ་ཐི་ཧ་ཁོ་ཤེ་ལོག་ཏི་རང་མེ་གི་ཁན་ལ་པོ་གཉམ་ལ་པཏི་ལེན་གྱ་བ་ཞེ། ནེཆོ་དི་ཧ་ཅན་ལྷེ་ཁེཆི་ཐ་ ཧ་དི་ཨིན།